عشان نحظر كوب شاي <hesitation> نجيب <hesitation> موية مغلية ونجيب <hesitation> كوب، نحط عالكوب <hesitation> ملعجة سكر أو ملعجتين حسب الرغبة، ونص ملعجة شاي ونحط هيل، ممكن نحط <hesitation> قرنفل وورجتين نعناع، بعدين نصب الموية على ال- داخل الكوب ونحرك ويصير الكوب جاهز.